Sèè tii dònȧȧŋ yèwè, kiìŋ nȧŋ nyɛnɛŋ ɔ̀ɔ̀ wèè kiìŋ mùŋ kuwa maŋ yɛ̀mɛ̀ ke kpèè jɔɔnɔ̀ɔŋ ɔ̀ɔ̀ ke kpèè felaaȧ, wèè paŋ naŋ naȧŋ kȧ ko fɛ̀ɛ̀fèìŋ anyuùŋ kòmaŋ wèè jɔùŋ wɛɛ̀ mauŋ mȧnȧŋ, wèè kiìŋ tii è kaaìŋ? Tiŋ nɛɛ̀ naȧŋ, e saɓùɛ tii è kaaìŋ lɛ, òfoo muŋ manȧŋ wèè maŋ naȧŋ kà kò fɛ̀ɛ̀fèìŋ nyuùŋ kòmaŋ nyȧŋ maŋ mȧnȧŋ jɔùŋ wɛɛ̀, wèè nȧwèè maŋ ɓɛìŋ kùùnò dùùnyȧŋ zȧwè, tii dònȧŋ tɔɔ̀ kɛ̀ niŋ gò nyìmȧŋ nyɛ̀iŋ bi fèemȧŋ weètii wèè sȧɓù tii, sɔɔ̀ naŋ nɔ̀ŋ ɓɛ̀ guùŋ naŋ yɛmɛ̀ sèè mȧȧŋ jɔùŋ wɛɛ̀ ke kpèèuŋ màŋ nyiŋ ɓɛnɛ̀ŋ ɔ̀ɔ̀ wo felaa wɛɛ̀ ke kpèèuŋ nɛɛ̀ŋ mȧŋ nyiŋ ɓɛnɛ̀ŋ, tiŋ nàŋ kanaŋ wa anyuùŋ zimgbe nɔ̀ŋ e hmɔntu lii sùà, e fè guùŋ mȧȧŋ è yaȧ kèè jii nyiŋ ȧŋ manaŋ nɔ̀ŋ kèè hmɔ̀ntuɛ̀ sùà, kɛɛ tii naŋ tɔɔ̀ wèè ka nyìmȧŋ ke kpèè mɔɛ̀ŋ, kìlȧ kaum tɔ̀ɔ̀ ke kpèè miɛ̀ŋ, maŋ mȧnȧŋ ke kpèè miɛ̀ŋ kɛ̀ yàwi tìyèe nɔ̀ŋ mìèsùȧ guùŋ, sèè è nɔ̀ŋ naȧŋ mìèsùȧ guùŋ kɛ̀ ngȧȧ è ka ɓɛ̀ anyuùŋ kòmaŋ nyȧŋ kà ka kȧ tɔ̀ɔ̀m bi, kɛ̀ kȧum naȧŋ mȧnȧŋ, òfoo miŋ manȧŋ è sȧngè ye wi nɔ̀ŋ mȧŋjɛ̀wɛ, tiŋ nȧŋ kanaŋ wa jɔùŋ yèè felaa ȧŋ nɔ̀ŋ yɛi guùŋ ɓɛ̀. guùŋ wèè e taìŋ kpȧa wèè aŋ nyìmȧŋ kɛ̀ kiìŋ kè kpèè, becauase aŋ manȧŋ ȧŋ maary e keì bà e nyiŋ ɓɛìŋ nɔ̀ŋ sùȧ, tiŋ nȧŋ kanaŋ wa jɔuŋ yaȧ felaa nɔ̀ŋ yɛi ɓɛ̀ guùŋ.